मैं है अपन खुद के मकान खरीदना चाहूं । कहे कि किराया में रहे ले मकान मालिक कुछ न कुछ बोलहे। जैसे पानी ज्यादा मत चलाओ, यहां समान ना फेंको, यहां क्या कर रहे हो। और ओकर से बचना है तो अपन घर बहुत जरूरी है।